کمپیوټر معلومات د صفر او یو په بڼه، یعنې باینري کوډ، ذخیره کوي. دا صفرونه او یو په کوچنیو برقي سویچونو یا مقناطیسي برخو کې ساتل کېږي، چې بټس بلل کېږي. کله چې تاسو یو متن ولیکئ یا عکس وساتئ، کمپیوټر دا معلومات په باینري ژبه بدلوي او په حافظه کې یې خوندي کوي، لکه په هارډ ډرایو کې.